איז- די ערשטע זאך וואס איך וואלט געטון איז כ'וואלט פלעין געווען שטיל פאר פינף מינוט, נאכדעם וואלט איך געשריגן זייער, זייער הויך, און נאכדעם וואלט איך גע'קאל'ט מיין גאנצע משפחה און זיי געלאזט וויסן פון די נייעס און נאכדעם וואלט איך גע'ספענט אלע געלט.